<hesitation> Raha zah magnokana tsy mampisy prôblema amin'ny amin'ny olo miloka amin'ny fagnatanjahantena fa io arakaraka fahatokisantegnanazy ndraiky arakaraka vôla ndesigny hagnagno azy, fa aminahy magnokana zah tsy tsy miloka satrià zah, aiky hoe zah tsisy chance amy resaka loka, zany mahatinga zah tsy miditry aminazy.